Ka kita mese sus hewo weneiih tein tiih kakita muda pe tareh jadi meka pele- peleng kita musti lumo enatempoko <hesitation> sapa itu engkala kuanna <hesitation> yakumura tanukan neseah ese wewene kan semamuali seampita nea toro karjiari katuang kumura ta tamine lewo- lewo ano kelareen karna sapa tari neteuan kwang kalakuang nitu pengka kita modape sumeror sumerol mekapele mekapele meleo- leos rior tumodong samisalnya memang <hesitation> ekou mamualian yah kong mina toanou weh enutekmiou mina toano nate miou keus sabantar sakou kumaweng kou sedap karna sapa dei kepaar nia sa tea pesesiwon sapang kepaar nes niese nitung siwon tuanna kan sa sia sa siso onitu tea <hesitation> yesakang keis seyu tu sasiasoo Tea rior sabantar kou kumaweng keu memang pokei ne tua keu memang <hesitation> sapa peila anea itu eh <hesitation> kumesara- sara enterus reyah karna sapa nyah keu saha ti sepikir kwa ya kumora tea kumaleoan nikeu waya seoki kang kase selumo heh setua tas semaleo- leosan te hemenaya- nayangante jadi tanunikita seoki mina moali mo contoh setuah to jadi lumomo katu setua esasea kumula sasea melewo- lewon tures yah tantu katu yah togorenta taen sasia kwa memaleos setua ya kumura heh yang memili tumo tamelo cento wia setua karna mina kapele peleng jadi mpokiy netua <hesitation> keng kelawarga <hesitation> memang katu kaayo mate minamoali contoh wiaseoki